امي هي اكثر شخص مؤثر على حياتي، وكيف اثرت؟ انه هي دايما موقفة جنبي، لو ايش ما صار، لو ايش ما انا سويت، حتى اذا سويت شيء غلط. هي تتفهمني، هي اكثر وحدة تعرف انا من جد ايش جواتي، وتساعدني، وتسمعني، وتوقف جنبي، فانا مستحيل انساه فضلها علي.